Ɓurani kam ko waawde haalde ɗemɗe aduna ɗe fof mbele kala to njahmi mbeɗa waawi yeewtidde e faamondirde e yimɓe ɓeeɗoon. Gollidde e maɓɓe, jokkondirde e maɓɓe e nafoondirde maɓɓe. Waawde haalde ɗemɗe aduna ɗe fof ko fartaŋŋe mawɗo. Ngati a tampataa, kala to njahɗa ma yiyi toon bannde en, ngati so haali ɗemngal neɗɗo tan, a wontii banndum joomum. Kadi enen fof kadi ko en iwdi neɗɗo gooto, enen fof ko en iwdi Aadam.